सही दवाई और चिकित्सा सुविधा के कारण अमारा जीवन काल बढ़ना एक अच्छी उपलब्धि हो। लेकिन असका समाज पर ग़ैरप्रभाव पड़ो। सा नकारात्मक प्रभाव ऐसा कि आर्थिक बोज़ बढ़ो। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव पड़ो। युवाओं के लिए रोजगार कम होन अलगाव।